Sabur'i kan bisa tapaki ni dafitofi kadar <hesitation> ladan tarus bisa dafifusak tura sabungi dafusaak bingan, galas, leper, tura dasou tura sabur'a kan bisa <hesitation> nawei badein nini rengas nini waun lattela yang takarja abis i tawei nini tukan latela abis i'kan bisa tapaki sabunga untuk nawei nini wawun isate nabadei tapaki sabur'i <hesitation> nai tei ninkarja latela kita rengarengar fanda tela ira tarus tasou <hesitation> tura sabur'a bisa nai nawei nini makarengas nini waun sumak latela ira tasou tur tita wawau supai bisa kita tarasa nin diri si'a sanang tarus <hesitation> di sasabur ira dafitofi nin pakiang tafitofi nini kadar. <hesitation> fitofi nini topi tela tarus macam nai isa'te kita tapaki sabur'a nai tasou abis sbur isa'te <hesitation> dafitofi pakiang'a tura jadi tapaki pakiang'a tatagi tamau nai seite sei ni ruma te nai siku suit nai tafaka wai nini habar kan tita wawau <hesitation> jadi nai sampe nai mancia di ruma sa'te takilangar nabo dapur <hesitation> di urusan dafifusak lattela di binga, galas talangar barsisi jadi di bo dapur ira dfifusak di kalung, te di apanci te di sisiru te takilangar nabo di rak rak bingan si sate barang si barsisi ni mana <hesitation> Tura sabur'i walu nini minlen mafun nini toi nini kaka wawinara tela dafi dafibaba <hesitation> tarus salola'i salolara fua, salolara kalo datofu tu sabung latela <hesitation> dataru nu suat te dataru ikan dek dekar te jadi me klifan sa'te <hesitation> datofi abis dawadar kalifan'a trus tutu sampe nadekar jadi amncia daratan kan damaton wa dasing nini karifan sa'te iwawau jadi dataru dataru jaman o jat'tei itetap nawun paki tei jadi hrus datopu tu sabung'a supai iwawau nai mancia dasinga nai datoran si sananag to <hesitation> tura sabung dangdutai me mana nabira birak fanda ira falabona kami skola tamai tamasuk kami walu sasbung ira jadi kam kuwei wa tompat latela campur itura afur kakin i'to. Barue paki ata mami uk si woo uk namanil dadi cuma mana ira kalo tapaki saabung danggutisi yang me bira birak ira tapaki ana nini uksi harus tapaki ar <hesitation> nini jata mana bodal ar iloka nagi te nagi kalo takilangr bo nadekari loka berarti tgi bair ara bei langsung paki <hesitation> bei ar sati sonak ata ilu numu kurja nama na loka natadilas dadi buh mafun sikola si rata rata falabon'i <hesitation> druk sampi sabungi ni manara <hesitation> ni kegunaan megete magei nai <hesitation> nai perawatan te tapi dasapu nai di uksi supai bisa dakilangar di ukusi manila.